السلام عليكم أنا في هذي المنطقة جديد، وين أقرب مركز شرطة قريب يكون مني؟ عشان باغي أسير مركز الشرطة، لكن ما أعرف الاتجاهات بالظبط، ممكن تشرح لي الاتجاهات وكيف امشي؟ ظروري ظروري، خبرني عن الاتجاهات من فظلك.